د فرنیچر د پاکولو لپاره به لومړی د برقي جارو په وسیله د هغه ګرد او خاورې واخلو او هغه به جارو کړو دې هغې نه وروسته به میزونه او نورې سطحې په یوه پاکه صافي باندې پاکې کړو. همدارنګه که موبل مو لکه شوی وي نو د مینځلو له توکو څخه به په استفادې سره هغه په دقت سره پاک کړو او هڅه به وکړوچې لکه یې پاتې نشي.